Svíþjóð hefur unnið sex sinnum Norðmenn og Danir þrisvar Finnar einu sinni

við Íslendingar aldrei eins og alþjóð veit þegar hitastigið

fyrir fyrri undankeppnina sem er að líta á framlög frændfólks okkar

Skandinavíu yrkisefni

í Eurovision í ár eru af ýmsum toga misskipting auðs loftslagsbreytingar og útskúfun ást og aftur ást eða hatur sem mun sigra þar liggur efinn hafi vakið athygli og er þeim spáð góðu gengi í keppninni hafi vakið athygli og er þeim spáð góðu gengi í keppninni

á að vera ópólitísk með öllu

sem er þröngt einstigi að feta fyrir listamennina lög um ást eru áberandi í ár þótt ástin sé ekkert endilega ópólitískt fyrirbæri ef kafað er ofan í það og Danir segja að ástin sé eilíf en hvort er ást eða hatur

fullri virðingu fyrir skandinavísku keppendunum er hinn finnski

án efa sá þekktasti hann samdi lagið sem kom út árið tvö þúsund þaut upp alla vinsældarlista og bjó í raun til farsælan feril Finnans

án efa sá